Aucune fête traditionnelle, je préfère les fêtes qui s'improvisent.

Je fais du théâtre, et du yoga.

Pilote d'avion

Trop de gens s'abstiennent et ne vont pas voter. Sinon ils votent euh, en alternance, en général. Droite ou gauche.

Joue de la trompette, ça maintient en forme

La musique. Et le théâtre. Je les aime, je les pratique.

J'ai toujours apprécié les comédiens de la Comédie Française. Par exemple, aujourd'hui euh, Podalydès et beaucoup d'autres. Mais jadis, Gérard Philippe était un peu mon idole.